أفظل أشعر ببرودة شديدة لأن البرودة أقدر أتحكم فيها يعني ألبس ملابس دافية أشرب شي دافي عشان أرتاح. أما الحار ما أقدر، يكون مزعج وصعب إني أتحمل يعني أحتاج أظل أشرب مويه وأتجنب الشمس. البرودة تعطيك شعور بالراحة خاصة إذا كنت في مكان مريح وعادة أقدر استمتع بأجواء الشتاء أكثر من الحر، لذلك طبعا بختار البرودة.